Bulabulawol, oolol e bodewol kanyum e huɗoheccowol. <hesitation> ɗii nooneeji jooni, ɗii woni taweteeɗi hakkille an ana waddi jooni e hiisaade ɗun. <hesitation> Taskaamuya ko ngammi banngal nooneeji.